vidigny tragno izy ka vôvô, matakatra akeke˂hesitation˃ amina cent million ake donc no tegna môra aminandro ake io ee, fô misy cent-cinquante million ziska amina un milliard na deux milliard karagniny ka vidigna trano vô vita, tragno vôvita tragno norme tsara be aty